E crayon da mbola fanoratagny avao koa zany na agnamboara sarisary zay zany e fahafantarako gn'asagny na anorata na anamboara sarisary, fa misy karazana zavatry mainty zay gn'ampivohany gnao da igny zany gnatao amle taratasy akasiky ame de miteraky trasy, zany de igny zany gnaovany e raha hampesa crayon agnaovany sary na agnoratagny zay fahafantarako enazy.